Beljoon eɗo mari ƴaawol ngol pewri de dey yaari, setto bo to Beljoon e warda e ndiyam e peewol ɗum ngol.